onre ini'a cheyuján kuu kuandu yenguu uu iniya'a chikutu iniga nguna'a, te kuenta cheyuján induján atukuini ján kutuku yachi ján ndakuda ye'e kutu híndo kutu ján yachiján tena'a, na'a burro onre iho tunedo no indo tuu yekuu yachi ján kutuu na burro kuenka inka burro.